Gny amiko manokany aloha gny fomba fiketrehako lojy: <hesitation> voalohany aloha i atao agnaty sahafa de timpony zay soa ndraiky ny raty aria, <noise> atao agnatin'ny koveta, lafa vita agnaty koveta i asia rano sasay, vita misasa iha atao agnatin'ny vilagny, vilagny igny am'izay asia rano, lafa mandevy atao agnabon'ny fatagna eo mandevy atopa tse ranony igny, de bakeo asia rano vaovao hafa am'izay de igny ambela hagnamasaka azy jusk'amy farany.